<hesitation> enyiih cumiritang kepalian dei sengaja kowa kiuma wi sengaja kowa kiuma koke palian kegampang maanteana sela gampang yang penting kumang kwa <hesitation> di selah ka sa yang penting kwa torote luten waki umah <hesitation> pengalamangku dulu <hesitation> sipuyungku minae kiumah riih senganya siti nenaan <hesitation> ruku rukut entarem poki nea wie wianyiih <hesitation> rumpu piso tinenaan itueh enselah selah era mekaluar kelaker heh nitu laker paelotan bewean make turikut puti ko toro <hesitation> duku te rumpu macangen toro taan dei lawang nesatiih nangkui empengalamang ku nyiih memang dulu lini ngaku nitu tuanna tinu praktek kula wiah sioki ah tein teihsako kepalian di sengaja waki umah komedo beweane <hesitation> beweane engkayu ngarana lamtoro ongkelaker lamtoro oh laker kasah <hesitation> dulu nitu pepake nea <hesitation> pengang tongan nea vaneli <hesitation> le akana maselah daong ngena kumura daong ngena eh tanuh waki jawa mengasuatan wong kelor poki neang kelor dikasa ketuang kung kelor ketiih eng daong ngena mengasuatan wong kelor empe eelot tempali edei daong na edei kuli na dei kayuna dei nitu empee elot tempali embayang kuli na tuluar ireu la waya ki kiseni waya eng kuli naluar ebewean kuli natu gerem emputi puti puti nitu king merut witung kayuna edonini itu kera karu teni waya rinte rintek kela niitun danona waya itu nitu itempela witu bela tumpali mantayana <hesitation> tiga jaitan dei sapa sapa mean sela tuanna medomini tuko karu teni tumedola medomi eroko roko ko Eroko lewo yang penting ngana bersih bela witu witu bela tumpali tampa lelah wiba keselani tu <hesitation> mbaya waya <hesitation> paelotan wian numa <hesitation> paelotlan ne palitdei <hesitation> sengaja empaling mujarab itu cuman samine mon itu sasia oki suru mebek wayampa siuwole wayam paar karna sapa enge nget edaya tuah makendi itu memang yegumoulei karna kangenget kaan kawo doan itu dei moh dei mo siri mo ruma ma nana mou muka muka empali etaan beito sumambung karna maitu mina wukatan mina sambung <hesitation> witu mesambungan karna weano <hesitation> winianop pailot tanitu karna epengalamangku engkuri na horom lamtoro teih enitu lebe mujarap dari pada pokeine erungma saki eyudium kuniret tiih engenget kangkei kasa itu <hesitation> kapa pokei ineah em bungang bungang sapa itu anting- anting ka sapa itu sawian nyiih bunga ngentukarah nitu kanta nobetadin dei lawang pokei <hesitation> empengalamangku Medomi kuli na goreng lantoro kaluari eng kuli na luar karu teneitu welan turoko lewo byang penting ngana beri itu bela witumpali kawo doan itu maan maan lie yeuru moulanitu komae momayengen toroh yang penting uman bungkus selah tiga hari nitu mopperamou nitu <hesitation> lebe mujarap.